telur ekki rétt að banna kaup útlendinga á íslenskum jörðum hún segir að hægt væri að setja slíkum fjárfestingum ákveðin skilyrði en þau þyrftu þá líka að gilda fyrir íslenska landeigendur spenna ríkir fyrir leiðtogafund NATO sem hefst í Brussel á morgun Donald Trump

leggja of lítið til og veltir fyrir sér hvort Bandaríkin eigi rétt á endurgreiðslu snarræði nágranna varð líklega til þess að kona slapp lifandi úr íbúð á Kjalarnesi þegar eldur kom þar upp í morgun konan komst við illan leik út úr íbúðinni formlegri leit að

sem franskir veiðimenn töldu sig hafa séð á Melrakkasléttu í gær var hætt síðdegis í dag leiðsögumaður mannanna segist sjálfur hafa efast um að þetta væri hvítabjörn

áttatíu ár eru

hundrað ára á Ísafirði lagði

á hilluna hann fylgist þó áfram með boltanum og finnst íslenska liðið á h m hafa staðið sig með prýði

gott kvöld ómögulegt er að kortleggja nákvæmlega hversu stór hluti jarða á Íslandi er í eigu útlendinga dómsmálaráðherra vill ekki banna kaup erlendra fjárfesta á íslenskum landareignum en telur rétt að settar verði fastmótaðri reglur en nú gilda um jarðakaup útlendinga fram kom í Morgunblaðinu í dag að með kaupum hótela á Hótel Kötlu í Mýrdalshreppi sé um fjögur þúsund sjö hundruð hektara jörð komin í meirihlutaeigu bandarískra fjárfesta lögum samkvæmt mega erlendir ríkisborgarar utan e e s ekki kaupa land hérlendis nema með leyfi ráðherra fréttastofa óskaði upplýsinga frá fasteignaskrá um hversu stór hluti jarða á Íslandi væri í eigu útlendinga ómögulegt

er að fá þau svör þar sem eignarhald erlendra aðila gæti verið í gegnum íslensk fyrirtæki dæmi um það eru kaupin á Hótel Kötlu hótel eru í eigu k e h f sem er með íslenska kennitölu stjórnarformaður fyrirtækisins er

sem er á lista Forbes yfir ríkustu menn Bandaríkjanna

keypti sjötíu og fimm prósenta hlut í Kea hótelum í júní í fyrra er á einhvern hátt hægt að koma í veg fyrir að aðilar innan eða utan e e s kaupi hér jarðir í gegnum íslensk félög nei jafnvel þótt það væru sett lög hér sem bönnuðu alfarið öllum útlendingum að kaupa fasteignir hér þá liggur það bara fyrir að menn færu bara í það að kaupa íslensk fyrirtæki mögulega vera með langar keðjur það er áskorun í þessum

efnum eins og varðandi upplýsingar um fyrirtækjarekstur almennt á Íslandi sem menn hafa verið að nefna að þurfi að vera gagnsærri og ég veit ekki betur en að það sé verið að vinna að því betri skráningu og upplýsingagjöf

ekki bara í þessu máli heldur almennt þannig að það yrði þá gagnsærra þér hugnast ekki að taka algjörlega fyrir kaup erlendra aðila á íslenskum eignum nei ég held að það sé heyri ég ekki annað en menn hafi bara jákvæða reynslu af aðkomu útlendinga hér á landi jarðakaup fleiri útlendinga hafa verið í fréttum undanfarið einkahlutafélagið

hefur á undanförnum árum eignast átta jarðir í Fljótum í Skagafirði samkvæmt hlutafélagaskrá er hollenska félagið en eignarhald þess er ekki vitað þá hafa jarðakaup breska auðjöfursins Jims Ratcliffe verið til umræðu eftir að hann seldi virkjunarrétt að Þverá í Vopnafirði á dögunum

er einn stærsti landeigandi hérlendis það væri jú hægt að ef um væri að ræða lögmæt til dæmis umhverfisvernd til dæmis einhverja almannahagsmuni en þá ber að gæta þess að þær takmarkanir þurfa líka að ná yfir Íslendinga leiðtogar allra ríkja Atlantshafsbandalagsins hittast í höfuðstöðvum þess í Brussel á morgun og á fimmtudag gagnrýni Bandaríkjaforseta á önnur ríki bandalagsins hefur sett mark sitt á fundinn

talsverðri eftirvæntingu vegna gagnrýni Donalds Trumps í síðustu viku sendi hann bréf á nokkra leiðtoga þar sem hann krafði þau um að leggja meira af mörkum til landvarna í ræðu sinni í dag við undirritun samkomulags NATO og e s b um nánari samvinnu ávarpaði forseti leiðtogaráðs e s b Bandaríkjaforseta beint

Trump lagði af stað í Evrópuferð sína í dag að NATO fundi loknum heldur hann í sína fyrstu opinberu heimsókn til Bretlands þá hittir hann forseta Rússlands í Helsinki sextánda júlí hann virðist enn harður á því að bæði NATO og e s b notfæri sér Bandaríkin þá nýtti Trump tímann um borð í

þar sem hann velti fyrir sér hvort þau NATO ríki sem honum þykir leggja of lítið til ætli að endurgreiða Bandaríkjamönnum Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fór til Brussel í dag hún sækir fundinn ásamt Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra sem verður á fundi varnarmálaráðherra aðildarríkjanna á morgun og fimmtudag fréttastofa RÚV er einnig á staðnum og fylgist grannt með gangi mála

á morgun og fimmtudag fréttastofa RÚV er einnig á staðnum og fylgist grannt með gangi mála mannbjörg varð á Héraðsflóa í dag þegar kviknaði í báti einn var um borð hann komst í björgunarbát og gat komið boðum til

þyrla gæslunnar t f sem var við leit að hvítabirni á Melrakkasléttu hélt þegar af stað á slystað maðurinn var hífður um borð og gekk björgunin vel enda aðstæður á Héraðsflóa góðar þegar þyrlan hélt á brott logaði enn eldur í bátnum t f flutti manninn til Egilsstaða og lenti þar rétt fyrir klukkan fjögur

mildi var að ekki fór verr þegar eldur kom upp í íbúð á Kjalarnesi snarræði nágranna varð til þess að kona í íbúðinni komst lítt sködduð út og eldurinn breiddist ekki frekar út laust fyrir klukkan sjö í morgun var tilkynnt um eld í kjallara húss á Kjalarnesi íbúar á efri hæð hússins urðu fyrstir varir við eldinn ég heyrði brothljóð eins og það

og svo fann ég

ég hljóp strax út og sá eldinn í eldhúsglugganum hljóp þá inn aftur greip símann og slökkvitæki og öskraði á mömmu og bræður mína en þá var síminn dottinn út

með tækið og byrjaði bara að sprauta inn um

væri manneskja í íbúðinni já áður en ég hljóp inn aftur þá barði ég á

til að vekja hana hún var sofandi já hún var steinsofandi Þórður Andri tæmdi slökkvitækið inn um eldhúsgluggann þar sem eldurinn logaði þegar það tæmdist fóru bræður hans til nágranna og fengu fleiri tæki auk þess sem sprautað var inn um gluggann úr garðslöngu tókst þér að kæfa eldinn nánast hann var nánast búinn

en hann blossaði upp

aftur já þegar konan kemur út þá opnar hún

kemst náttúrlega súrefni að eldinum og

springur rúðan og þá blossaði hann aðeins upp aftur en við náðum að slökkva það næstum því eins og myndirnar sýna var mikill eldur í eldhúsinu en til að komast út þurfti íbúinn að fara um þröngan gang

konan í íbúðinni var flutt á sjúkrahús með snert af reykeitrun en hefur verið útskrifuð varðstjóri hjá slökkviliðinu segir fólkið hafa unnið hetjudáð það eru náttúrlega fyrstu viðbrögð að bjarga fólki og svo

allir og allir lögðu hönd á plóginn auðvitað er þetta sjokk en þetta var þetta mjög naumt ég myndi segja að þetta hafi verið spurning um örfáar sekúndur um að konan kæmist út sem betur fer þá gekk það allir drengirnir

í helli í Taílandi

eru nú komnir út þeir þurfa að dvelja á sjúkrahúsi í málið sem fangað hefur athygli heimsbyggðarinnar hefur fengið farsælan endi öllum tólf drengjunum

og þjálfara þeirra hefur verið bjargað sautján dögum eftir að þeir festust í hellinum björgunin er talin ótrúlegt þrekvirki og var um tíma talin nær ómöguleg

tuttugasta og þriðja júní fóru þeir inn í hellinn og festust þegar tók að hellirigna og lokaðist fyrir innganginn daginn eftir fundust eigur þeirra tuttugasta og fimmta fundust ummerki sem gáfu von um að þeir væru enn á

lífi tuttugasta og sjötta hófst leit af fullum þunga sem stóð yfir allt þar til þeir fundust loks heilir á húfi annan júlí degi seinna fengu þeir vistir og læknishjálp fimm dögum síðar var fyrstu fjórum bjargað úr hellinum í gær var fjórum í viðbót bjargað og í dag voru þeir loks allir komnir út fregnir hafa borist að því að fyrstu átta sem bjargað var séu við góða heilsu og hafa ættingjar fengið að sjá þá í gegnum gler allir eru enn í einangrun og þeir sem bjargað var í dag gangast undir rannsóknir alvarlegur brestur er í heilbrigðiskerfinu segir yfirlæknir á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut ekki er unnt að nýta helming rúma á gjörgæsludeildum spítalans vegna skorts á hjúkrunarfræðingum það eru tuttugu og tvö rúm á gjörgæsludeildum Landspítalans þar af

ellefu hérna við Hringbraut en aðeins er hægt að nýta tólf af þessum tuttugu og tveimur rúmum vegna manneklu í fyrra var unnt að nýta fjórtán rúm en um áramótin þurfti að fækka þeim vegna skorts á hjúkrunarfræðingum þá er húsnæði gjörgæsludeildar við Hringbraut orðið gamalt og mjög þröngt er um hvern sjúkling þannig er rýmið niður í sjö fermetra á sjúkling en ætti að vera næstum fjórum sinnum meira eða tuttugu og fimm fermetrar og erfitt að hafa aðstandendur hjá þeim og líka gerir okkur erfitt fyrir með sýkingavarnir og slíkt í stærstu sjúkrastofunni sem þó er ekki stór voru fjögur sjúkrarúm í dag og stundum þarf að bæta við rúmum við skjótum

fimmta rúminu nánast til fóta hjá einum sjúklingi til að fá pláss

á gjörgæsludeild bitnar á sjúklingum einkum þeim sem þurfa að gangast undir hjartaskurðaðgerð sem hefur þurft að fresta frestanir hafa aukist á seinustu árum

að fresta fjörutíu og átta hjartaaðgerðum þetta er fólk með undirliggjandi hættulega sjúkdóma sem geta ágerst meðan á bið stendur hvað finnst þér um að staðan sé svona jú það er náttúrulega

alvarlegur brestur sem þarf að taka á og bregðast við Sigurbergur hvetur stjórnvöld til að grípa til aðgerða finnst þér þú sem yfirlæknir á gjörgæsludeild geta tryggt öryggi sjúklinga við þessar aðstæður við gerum okkar besta

stundum finnst manni maður vera á grensunni franskur leiðsögumaður silungsveiðimanna sem töldu sig sjá hvítabjörn á Melrakkasléttu í gær segir þá hafa orðið skelfingu lostna og forðað sér á hlaupum öruggast hafi verið að tilkynna lögreglu um hugsanlegan hvítabjörn þó sjálfur hafi hann efast um að þetta væri björn

var hætt síðdegis í dag tveir franskir veiðifélagar og leiðsögumaður voru að veiðum í nyrst á Melrakkasléttu seinni partinn í gær þeir höfðu lagt bíl sínum við bæinn og gengið um fjóra kílómetra að ánni þegar allt fór í háaloft

segist ekki hafa verið viss um hvort þetta væri hvítabjörn eða sauðkind því hann sé nærsýnn og hafi ekki verið með gleraugun á sér og eftir nokkurra mínútna hlaup og æsing hafi hann stoppað og reynt að róa félaga sína eftir að hafa leitað ráða og fengið upplýsingar um að hvítabjörn hafi áður sést á þessum slóðum lét hann lögreglu vita hann segist hafa útskýrt að aðeins einn þeirra hafi séð skepnuna vel sjálfur væri hann í vafa um að þetta væri björn í gærkvöldi

á Raufarhöfn og þaðan var farið til leitar leitað var úr þyrlunni og af lögreglu á jörðu niðri til klukkan hálf eitt í nótt og aftur í dag þegar ekkert hafði sést til hvítabjarnar klukkan hálf fimm í dag var formlegri leit hætt mörg ár gæti tekið að grafa upp allar persónuupplýsingar sem sveitarfélag geymir um íbúa þetta segir

nýráðinn persónuverndarfulltrúi Kópavogsbæjar ný starfsstétt verður til með nýjum persónuverndarlögum sem taka gildi á sunnudag mikið hefur verið um auglýsingar eftir áður óþekktum

viðkomandi þarf að vera lögfróður þekkja ný lög um persónuvernd og helst hafa þekkingu á tækni og öryggismálum allir opinberir aðilar og mörg fyrirtæki þurfa að

ráða sér persónuverndarfulltrúa tilkynna þarf til Persónuverndar um slíkar ráðningar alls hefur borist fjörutíu og ein tilkynning því er ljóst enn á eftir að berast fjöldi tilkynninga eitthvað er um að stofnanir og sveitarfélög sameinist um fulltrúa Kópavogsbær hefur ráðið sér persónuverndarfulltrúa nýju lögin veita fólki rétt á að fá persónuupplýsingar um sig á hefðbundnu sem og rafrænu formi

um þá sem starfa hjá bænum síðan erum við með alls konar starfsemi hjá bænum þar sem það er allt í rauninni sem kemur til til okkar sem fólk getur skoðað og gert athugasemdir við það er eins og velferðarsvið og umhverfissvið sem er með lóðaúthlutanir og þá hefur bærinn alls kyns persónuupplýsingar um íbúana það er skólagöngu þeirra búsetu og fleira ef fólk biður um allar upplýsingar sem bærinn hefur skráð hvað myndi taka langan tíma að finna þær til það getur tekið það fer eftir því samkvæmt lögunum höfum við mánuð það er hægt að biðja um tæmandi lista

lista einhver á sjötugsaldri og er búinn að vera í það getur tekið bæinn mörg ár að finna það allt saman fólk þarf þá væntalega tilgreina hvers konar gögn það vill fá um sig sjálft já það þarf að vera svolítið nákvæmt í því það

að vera sextugur þetta sagði Helgi Björnsson leikari og tónlistarmaður þegar hann fagnaði sextugsafmæli sínu tólf í útvarpshúsinu í hann segist heldur vilja horfa fram á við en sökkva sér í fortíðarþrá helgi tók vel valin lög í stúdíó tólf í tilefni dagsins og fékk dygga aðdáendur til að fagna deginum með sér hvernig fenguð þið fyrst veður ég man nú bara eftir þessu sem unglingur þegar maður var að skemmta sér þá var grafíkin að spila og Helgi sveittur var

Sigtúni

aðdáendur þurftu að svara léttri spurningu til að fá sæti á tónleikunum sem mér finnst líka svolítið skemmtilegt þegar maður er að fara í gegnum tónlistina hans að mamma hún er áttatíu og eins árs hún elskar Helga Björns og litli strákurinn hans bróður míns hann elskar Helga Helga Björns ætli hann sé ekki átta ára núna en þá hefur hann verið svona fimm þannig að Helgi er

að vera sextugur jú það er

hvað er þér helst í huga þegar þú lítur yfir farinn veg er mikið um nostalgíu já sko

reyndar hefur það ekki verið sá hlutur sem hefur hrjáð mig sem mest ég hef alltaf

líta frekar fram á við heldur en aftur á bak og það hef ég tileinkað mér í sambandi við þau verk sem ég hef unnið helgi segir að ýmislegt sé á döfinni meðal annars plata og afmælistónleikar í

Laugardalshöll þeir þóttu bjánar sem léku sér með bolta segir hundrað ára

og sjómaður á Ísafirði hann unni þó leiknum þegar hann var í landi en hætti á toppnum árið nítján hundruð þrjátíu

átta hér á Hlíf á Ísafirði býr einn af elstu

en hann Karl Sigurðsson varð hundrað ára í maí verið velkomin ég fylgist alltaf með boltanum bara af gömlum vana maður hefur ekkert

annað að gera það er nauðsynlegt að fá þetta svona á fjögurra ára fresti það er gaman að Íslendingarnir skyldu komast svona langt mér fannst þeir standa sig með prýði karl var hátt í fjörtíu ár á sjó en átti sinn feril á vellinum þetta var nítján hundruð þrjátíu við unnum þrjú núll annan boltaleik spilaði ég ekki hættir á toppnum já það má segja það ef þú værir er allt annað líf núna allt allt önnur hugsun með bolta karl segist hafa taugar til brasilíska liðsins mjög ósáttur við það ég vildi að þeir kæmust lengra og það var eins með Argentínumenn ég ég hef alltaf

karl á því í nokkrum vandræðum með að halda með þeim liðum sem eru eftir í keppninni ætli

á morgun verður hvöss sunnanátt á Snæfellsnesi en hægari vindur víðast hvar annars staðar

landsins en bjartviðri austan til þó eru líkur á